Sɛ yɛ hwɛ colours nso a, ahosuo ahodoɔ nso a, yɛwɔ kɔkɔɔ yɛwɔ ahaban Mono, yɛwɔ dodoe, yɛwɔ bibire, yɛwɔ deɛ ɛtesɛ nsoo. Nti colours no nsoso ɛgu mu ahodoɔ beberee, ɛgu mu ahodoɔ beberee na ebiaa nso ne nea ɛkyerɛ.